भेडिया, वो सिकार की आबादी के नियंत्रन करे के खातीर, अपना परिस्थितिक संतुलन बहाल करेचे। भेडिया के आवे से, एकल जुन्डो में बीत्रन बदल गेल चे। इसे नदी, नाला और बिनस्पित्या फिर से उगे लगेचे। कहें से कि, अगर कोई सिकारी, जैसे सेर बाग, कोई जानवर, साकाहारी जानवर की सिकार करेचे, अवो के खा के छोड़ देचे, तो भेडिया उकर हड़ी और बहुत सारा अफसेस परदार्थ के चट कर जायेचे, यानि की खा जायेचे, जेकरा से वातावरन सूद रहेच आपके लिए।